Lu grapi scàtuli è 'n attrezzu manuali ca servi pi gràpiri li buatti. Lu grapi scàtuli havi dui roti di ferru e un mànicu ca servi pi putiri strìnciri li roti. Quannu si voli gràpiri na buatta, basta mèttiri li dui roti nni lu cuperchiu di la buatta e cu lu mànicu strìnciri forti di manera ca li roti rùmpinu lu cuperchiu. Na vota ruttu, firriari li roti pi tagghiari tuttu lu cuperchiu e putiri gràpiri la buatta.